Muye duriye muye duriye yonasa solea nake nake manurio manubete, am bakawa am hakalay am hunai wahai sala tu amra yana anim, am hakalay am huna fitam ikuwe'e am hakalay ra masa am huna amra wahai sala, am naki rani, am raka nalalam am ase am yana anin, amra munainim am haka heloy hata hunai wahai salam <hesitation> heloy suna wahai salam, ha seloy suna whai salam sef am hun amra hake meun am fiti loy, am hahaka munam am muhu, am muhu sef am hif nainim am unaileu, am una amra wahai saleme, am unai sef am ese loy hahakai muna lew, am muha lew am muha sef am tebu am tebu huan. Am fulay se fele amra tul- tulama am sof, am bala waya am hil amra ya wele amaun, ya wele fafau nama am bala wayam, am so'uf am sete amra haslefa, am sosef am lufuley hefala am niwal am niwal sef am mis amra fatara amra fufura malafu sef, am hili amra daran hoholama am surura, am surura sef, am sel amra ulura am sel amra yana anim ara fufnem am hili esen fafaunime am humu sef, am hil sera esen eme waira am surura am huna sefsef amleo, am leo am sel amra ulura am huna esen fafauna nanimni amra fufura leo, am sil amra ulura tak am matuyhi, am maytu sef am nisni lahatala i buna amha am hohit ha'am u'us, am us luto huan amra <hesitation> timbil amaun ehei amni. Hua ara fai nahua ma am atuy, am atuy sif ei amai i daiki bala ei buna ika balyara esenne meun leke, ika balya sef, si eme falasik hutwe si hut te haun sef, se amra ai namaun amra bele mutwa mae salotu ai tonam maun sobatonama, ei buna era esen emeun i bunaam, am matuy am matuy sif ibunam am sifot, am sifot sef ibunam amhutiwe, am hute sef ibunam am nonolo, am nonolo sif, i buna am sifut leku lew sef ibuna am- am lolo sef, am hutwe am hute huan loy sampe i matoi, i matoi huan, am ibunam am belak, am belak huan i buna ime si wohi taiki amlekemal ikay am hutwe, am hute sef am mattui leku, i buna am wohi Hua am am hote amra ufaya maun, am hunara esen huhu tu wene meun am huna sefu am tebu am hil asayayam am asaya i sefu, am husu amra mele unne meun ara esen mutneme am husu sefu am wohi, am wohi fala huan, am hil amra bangkala imeun am hakayra tei amra fitem, amra fiteme am hakalayra tu amra yana anim tu amra munainim. Amra munainime am ai lerota maun am ai sef huan am hutu'i, am hute am sasaritang loy sampe mauki, mauki huan, am huna wahai saleste am huna amra fitama am ukwe am bak malati ini, fela maun am bak malati sefu am nakarani hakim, am nakarani hakim am huna amra wahai salama hil kaka haluna maun heloy, am huna yamra esen, ei telkisni meun, am hil esen kal- kali me am al- ali. Am al- ali ya amra munainime sea ka'am, am suka am <hesitation> am huna esen meme tenama am huna ni esan tel kesnama am <hesitation> hua am susulu am hili ne sei, se unwai sef am hili esen enin amra til kesne meun, am ese loy hahaka muna'ma am huna sefu am tebu, am tebu namra esen sai ban sampe botwam am hakalay lew. Am hakalay huan am huna ipyes tei am soloy ipya tei, am huna amra bangkala ukle lestei, am huna waha'am am ili am huna amra esen bangkala ukle me am huna sefu am bolu bangkala i meun am hakalayra, am solo amra ipyama, am nakira, nikana lalama, am ase amra munaini sei tai kihe, maikinahe sef, amra yana ani amra yana ni sef am lekewa am ai am ai sefuan am huna amra esen haka esen ime ai imeun am tebu. Am tebu saba bilya am haflei amai kinahe am hakamuhu, am hakamhu sef, am huna amra yana niha a- d'ak amaka um hafley, um hafleho, um so'uf umse esen ya wale fafauna neme bala wayam hom sofo, um lot um lotunho um a'asa, amra yana ani meun <hesitation> leke'am abil ara esen daran waktem ara asefe wakteme abala wayam abaka'a so'uf, ai so'uf ayaka'a keseto ara esen ya wele fafauni meun, akese bala as sofsef, as sofsef hebala aniwal sef, aniwal <hesitation> bung wanatu esen faufani meun <hesitation> abil ara esen. <hesitation> aikisni meun tu ara esen. Sekte me ada'ak ada lotu, lotu sera esen amaun sehute, sehute sera ai ai ame meun sera ai ini meun, se abalya nise, sei ablya ni sefsef sampe lea do'ot. Si huni sese malei se malei sef se huni sese usuhi si usuwuhi sef sei oti sera esen ime si a'as sani esan ai seftam masi i'in tu bohuna maun, si sira ai amime siraa ai ini me huhuni si loy- loy, si uti le matana abele enhe sia'ka om tobene hata wohi asi uti lema tanama abele ya emeu yang hua enhe amaun tu enlo ama ira se huna sesewohi taiki, yang hua enhata, enlima, ennoi ama se sehu lea matna abele enhe baruhe si hunese sewuhi, ai sewuhi bala huan sei hunas esan niam sef seluka se radaranim, si luka se radaranim sef sehaka amham ai <hesitation> amsi humanaini am silu bangkala late amsil fiteme am siltu bangkala ukle meun. Te mairem te hafwen te am huna nise se a'ai, se aisef am aka, um aisef um inahe, um ina nika om ali hate lew um uti um ra karta sekte meun, ne huna somaling hura mete um mana'i <hesitation> um aisef um ina um ina lea mata bele ennoi, entol um hafley. si hafley saka amha amale, has semale huan sampe muiki, mauki se bala wayam sesof, sesof ama smpe hefala seniwal sef sesel sera ulura se hutu'i se huti am maka nika um hutwe'im. Um lak umra karta sekta matu umra esan aikis namauho, um uti am ra esen karta sama supaya um mana, ni cuma su male te u mana um ara i esi si hakahe, um otum raka karta sime sampe le matana bele enheit, enwal um ina. Um ina bakalaweoy umhafley lelehe hafley um ina, um ina bara esa elehatene jadi um ele sampeho le matana habele abele enno he umra mata leiuki, am tindak nisi se yakahe <hesitation> si ana sampe bilya lew si leku lew. Ya soakha isin enin kara warata imeun ya uti suda botuno, ya imekera ya imekera hua anin yaka au uti nak munainama yaka itu ta law hata uti tara humanainime barangho mut'o nama jadi ira yak munaina nama yakahe ura itu law ta fot ulun luy meunha ita ese hela hua ita a'ai yakahe, amlo huan, am fut amra karawata i meun, am helaw am sesi am sesi tamra yana ani meun amra yana ni meleo luman aya kayati'a ai ihwo u sese me'i kalo ubuna bakalayra sefta bisa ya aih ya hil tafa maun. Heloy ya suhu ya suhu ni tewa i hakaira tulak kaim, tula kaim loy hua anin ya suhu si fua anin ya hakalayra ya huna ese baba sani meun ya huna babasani meun ya hunani fatwa maya tutu ya tutu huan yaka ta'ai tu baba saninho supayha baba sa taforura. Um barang nu maihua bole ira se hakahe ani huan si aisef si male, si male huan am maku male um uti sampele matana abele entol um muhi, um bala wayahom suf, sia hakahe ali huan selekea am nama am dindak seleke am, am haka um um bara yana ani jadi uma bali um am abalya harus um leke am nika umra fufura katele mea mukola hatele'e num rafata hasana ita enin tara esen maka makatotoim koila ita enta hute se laun ita tahuti ni'in num fatara hasara amane tara ikau fatala holo bisa si ese um lehe. Law tara maka to kasni leuha ado tara kas kasira hom holo te si'him isim kakatali meha talusuh iraho um holo sia yakahe a- abilya harus um fulya siayakahe.